Injé umu néjool béloob muting maan umimé éni uting mo, mo béséni fulukéén: barut ubé, bassit, éwokaay uyuwé, éfatato, gugola, soon bucaŋéén soon étubabuño